Quande in sciô tròno de Spagna gh'ean Isabella de Castiggia e Ferdinando d'Aragoña o Cristofòro Colombo o l'é partio da Palos con træ caravelle e o l'à descoverto l'America